Violon ndraiky kara karakarazany kara gitara igny fa izy fô tsy ngeda be kara gitara igny, avekeo izy helihely aveke izy tsy tsy atao amy kibo ake izy fa kara atao amy sôroko aketo aveke amizay izy misy kakazo zay kakakakazo helibhely zay fitendrena izy fa tsy kara amy gitara hoe atao amy tagnagna regny igny.